adhes khudeni khunen dhib yed adhes yaani inin won birr kas dhargethenu adhes khun yaani adhes shulenen bayaa benneni ishii moulidhithi jiraa adhes khun Dini islamua malkan Moulid akhan dhanii tarii sirbeni pilau dhabeni hii nyatheni adhunen unum bathi gar qiles ishaathin hali angaaa thaaa ishia wo yaani adhunen kas bathii ammo adhuu khalii baaaa adhuu thunen baathi ishia